Bueno. Naja nicmate nochi notetzicameh ehyatinemih nochi in tlamach porque yeh quitequiteh nochi <hesitation> estintzitzen porque yehuan afuerza tiquitis insenteh uo tlacamo mixpolouah uno mocuepah o noso mocavah, canih yaueh porque yehuan contemouah tlacuali, ¿tlin quichiuah yehuan? Quipachouah intlacual o quivica tanchoquiviona para mauehcaua miyac tonalmeh uo quipiyasqueh cuac pohquiyavis quipiya canih <hesitation> quitlulisqueh miyac quitlaleyah para yehuan nochi tonalten tlen quiyauis quipihpiyah tlen quicuasqueh por yehuan tihtequitih antes nochi quitlamasoliah por eso nochi quisa contemouah tlacuali uan sa ic ompa mocuepah pero setacogolaseh porque mixpolouah ohcon inyaveh porqu uehca nihnemih, pero yaveh onten yeten motocatenemih para amo mixpolouah por enon cuali aveces onasinosquih pos yehuan motlatimoliah yehuan contemouah para tlacuasqueh porque noyiqui conpiyah quemeh cacalotisqueh ompa inchun para cateh quicuahticateh, cuac yehuan tequiteh quipeyah incomida, yeh quipeyah intlacual uo pues inon cuacualtzin porque yehuan ayic yahtenemih insel <hesitation> nochi tlamach entonces yayinon quichiuah yehuan pues cualcualtzin porque quipeyah nochi.